Ie, manana fihetseham-po tahaky ny olombelona tokoa ny biby satria ny biby dia miteraka toy ny olombelona izy ary koa mahalala marary izy, izy ireny koa anefa dia mety maty raha vao tonga ny andro ahafatesany toy ny olombelona ihany koa ary ny biby dia manana fiarahamonina toy ny olombelona ihany.